X̱i nak mc̲h̲e siempre lë' man knu xc̲h̲a' gia'l, lë' man x̱i'k nak miob, gia'l kë man xchug man ic̲h̲e gix par xtopgiy man gunu nak gu'n c̲h̲ow man nak alimento chen man gunu c̲h̲ow man, pero gia'l gia'l ke man dzi'n kreo ke lë' dzena lë' man yu yu tsëw man.